איך וואלט געוואלט טרעפן היטלער און אים צו קענען אנעלייזן, קענען שמועסן מיט אים, קענען זעהן וואס איז- וויאזוי ס'האט- ער האט אפילו געקענט זיין אזוי, וואס האט אים צו- ווי ער קען, וואס ער קען און וויאזוי ס'איז געשען אלעס וואס ס'איז געשען ביי צייט נאכאמאל